Giro, giro ina poloneng ina etok akamus ina etok akamus naka po etok pana na tang ge long longina e kam bivilai ina kuk, lo siva lo nanu panaleu kara mas kalapang ina voni ta pok kara ngane ina kara tangintol abua lo tang bivilai ina ausike tang patmanoi, bivilai na kara tang patmanoi a la tang pamili ga siva neng labu pana leu na kara usege e giro pana leu eno pologone ta sok emuk etok a pa kus sira akamus pana pologane e usege ina ta tanginto givukai etong kula siva giro sakania.